हमरा त उताना रकछी के बारे में उतना त जानकारी नैखे लेखिन जितनाबा जानकारी बा सेरसङगतीय सब छे साथीभहिसे उसब के अनुसार ब्रान्डेड आ लोकल में बहुत फरक परेला काहे की ब्रानडेड मा % देवेला अलकोहल लेवलके त उहेसे उ फरक परेला महंग से ले के सास्त । रक्छी बाजारमे मिलेला र उसबके फरक फरक तरिका छे बनाए जाला उहेसे बान्डेड आलोकल में फरक हो बेला बानडेड मे ट्याग होवेला अनब्रान्डेड ट्याग नहोवेला के कारनछे यिहे सब पिए के ठीक लागेला ।